Sahi ana yom wahid shif le yi nadum sawwet ma shifta lenshan assaʼedal wa baram rasi wa nadum da shuqulal sawwa sha ana ma shifta yom baram rasi mashi le khidime wa ana arif kan hu karab ni lkalam kateer, bisʼalni min da, bi ul leyi mata sawwet da, mata timish jay kaza, asshaqalil da bas dassani ana baram rasi mina.